<audio distortion> [no gny sokaky] gn'asia resaky. Gny raha mampiavaky anazy manoka da izy misy anigny, ah misarona anazy igny. Le coquillage, coquille misarona anazy igny, igny tena mampiraha anazy. Fiarovany igny, afaky milentiky agnatiny ao gny vatany. Tsy misy biby manahaky anizay loatsy aloha. De izy koa gny farany agnisany farany mandeha miada amy gny biby aby. De, de misy koa izy andranomasy, misy agnaty, ambony tany.